Yaani nini kintu che, yaani kintu checho chukumboya ikintu chechu kumboya n'gwaze miaka ikimi, miaka ikimi yoosi, yaani noo saa nguve ja muntu. muntu mwe ana, ana- anam anamambo yamema yooboya ja, ja kuva na familia, kuva na maisha yaboha, katika miaka ikimi, yotakiwa ni hakikishe njenge nyumba yaane, nyumba kabisa ye yakamilika vyaboha, <hesitation> nenda nive na biashara jaane, nive na biashara jane, nive naa- namiradi yaane. <hesitation> nive na vintu ve- vevina thamani, nenda sana kivikira, wananyire kivikira kwanza <noise> kivikira, ni kintu che china umuhimu sana, chikivikira nivikira kintu vyene vina thamani na kumiaka ikimi aha, kuva ndri na, na- na- namawasiliano yaboha, na kantu, kuva na koneksheni yaboha yoosakira mpesa, vantu na kira kintu ambacho, che chiriweza kuntambulisha nili ani, lakini kiri vantu kuntanga vari vii, nakuntumia vari, <hesitation> tumufe kisusu nabaha.